Aminay agny manko sy fomba gne miteza amboa io fa la izy e tamagna aminao eo da magnaraky anao am'ze lalambe ombanao, ma- magniagny <hesitation> magniagny e piso izy amigneo, miaraky magniagny akoho izy amigneo da lefa tamagny amigneo izy mipetraky amigneo avao fa aminay agny sa <hesitation> misy hoe mahafinaritry, sy mahafinaritry e miteza amboa zany: misy avao koa moa zany karazany izy io, misy e maseky, misy e mazoto mpinama amign'olo, arakaraka an'izay.